जूस एभी हमें खानो कहां तो कुनी तो इसे हो कहां पेट भर किरी तो खाए कोरू खाना। या का फैदा टेटुक खानो खाई कोरी जेबी सो सरिरक नू लागलो। दैत हमेसा केएम पोडनी रखनी टीबी लैगॉन सो सरिरोनक।